ساینس وايي چې نباتات د انسان یا حیوان غوندې درد نه احساسوي. خو دا ثابته شوې ده چې نباتات چاپېریال ته عکس‌العمل ښيي. کله چې پرې شي یا زخم شي، ځینې بدلونونه ښيي. خو دا درد نه بلکې عکس‌العمل بلل کېږي. نباتات احساساتي نه دي، خو ژوندی موجودات دي. باید د هغوی قدر وکړو، ځکه چې موږ ته اکسیجن او خواړه راکوي.